<hesitation> Fomba afahana madanjalanja asa mbana fiaignana magnokana amin'izao tontolo zao le mivaotra be io zany indrindra indrindra fa le hoe resaka facebook, sy ny internet jiaby io <hesitation> mila vitaina longany ny asanao vitainao sara asanao rehefa vitanao sara asanao a reraka avy miasa anao de felambolinao ndreka zany ohatra hoe mandeha mivoaka, mandedeha, miconnecte a karaha kara an'zany.